Saya amat berbangga dengan kehidupan yang saya miliki sekarang, dan saya amat berbangga dengan kejayaan suami saya dalam kerjayanya, dalam hobi dia. Saya juga amat berbangga dengan pencapaian dan kemahiran yang dimiliki oleh anak istimewa saya.

Nasi goreng sangat mudah dibuat. Caranya, sediakan rencah, nasi putih dan juga protein seperti ayam atau daging. Kemudian, gorengkan saja di dalam kuali.

Saya sangat suka pada ciri-ciri pasangan saya yang penyabar serta sangat penyayang. Dia juga mempunyai hobi yang menarik dan dia seorang yang sangat bertanggungjawab. Saya sangat menghargai dia.

Genre muzik kegemaran saya adalah pop, hip hop dan R&B. Tapi saya juga menggemari genre klasik, terutama sekali muzik oleh Beethoven dan juga Mozart.

Selalunya saya akan bertanyakan kepada kakak saya kerana dia adalah seorang pakar awam. Tetapi sebaik-baiknya, saya akan berjumpa dengan doktor di klinik yang terdekat jika saya mempunyai sebarang pertanyaan tentang apa-apa penyakit.

Pada pandangan saya, penyertaan dalam sukan berpasukan adalah lebih baik berbanding sukan individu. Sukan berpasukan banyak mengajar tentang nilai kesabaran, nilai kerjasama, serta percaya sam- antara sesama ahli pasukan.

Masyarakat boleh memupuk sifat yang lebih prihatin, terutama sekali kepada mereka yang amat memerlukan. Ini adalah kerana hidup bermasyarakat adalah lebih baik daripada hiudp bersendirian.

Okey, antara kemajuan teknologi yang saya rasa dapat meningkatkan lagi kualiti hidup saya adalah penggunaan telefon pintar. Ini memudahkan pengurusan jadual seharian, mingguan atau bulanan dan dapat membantu saya menguruskan masa dengan lebih baik.

Percutian kegemaran saya adalah percutian ke Bali, Indonesia, pada tahun dua ribu dua belas. Ianya merupakan percutian yang banyak memberikan kenangan manis pada saya.

Saya amat menggemari sukan bola jaring dan juga sukan badminton. Ianya melatih saya bergiat lebih aktif dan banyak bergerak, serta menambah stamina.

Pada pandangan saya, percutian yang ideal bagi saya adalah percutian ke Jepun. Saya selalu hendak pergi tengok Gunung Fuji dan juga menikmati makanan halal Jepun yang asli.

Okey, permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak generasi kini dalam komuniti saya adalah permainan video seperti Roadblock, Minecraft dan juga FIFA. Kanak-kanak zaman sekarang, mereka lebih suka bermain permainan video daripada bermain di luar.

Tokoh sejarah yang terkenal di negara saya semestinya merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan juga keenam. Beliau mencatat sejarah sebagai seorang yang memegang jawatan perdana mentari sebanyak dua kali dalam sejarah negara ini.

Kita perlu memupuk nilai-nilai murni, sikap hormat-menghormati antara pelajar di sekolah. Ini dapat membantu mereka lebih berperibadi baik dan melayan rakan-rakan di sekolah dengan lebih baik.

Permainan video kegemaran saya semestinya permainan video bertemakan simulasi kehidupan, permainan tembak-menembak dan juga permainan strategi.

Haiwan terakhir yang saya lihat pada hari ini adalah kucing saya sebelum saya keluar rumah. Saya memiliki tiga ekor kucing dan saya sangat sayang dan jaga kucing-kucing tersebut dengan baik.

Antara kerisauan saya tentang penggunaan telefon bimbit adalah sama ada data saya sebagai pengguna akan terdedah, ataupun telefon saya akan mudah diserang program-program virus.

Untuk menambah nilai, menambah kredit atau membayar telefon bimbit, saya akan menggunakan transaksi secara online.

Buruj, bintang yang paling saya ingat adalah dipanggil tali pinggang Orion. Buruj tersebut amat penting untuk memberitahu kita tentang cuaca ataupun tunjuk arah apabila kita tidak memiliki kompas.

Artis tempatan yang saya kagumi adalah arwah P. Ramlee. Dia merupakan seorang legenda yang sangat berbakat dan tiada galang gantinya.

Okey, makanan yang sihat dan berkhasiat perlu memiliki nutrien-nutrien yang digariskan dalam piramid pemakanan seimbang. Okey, makanan yang berkhasiat juga adalah makanan yang tidak diproses dan boleh dimakan secara semula jadi.

Saya amat menyukai warna ungu atupun warna-warna dalam rona tersebut. Tak kisahlah pekat atau terang, saya memang suka warna ungu.

Saya menyukai warna merah dan hitam kerana ia dapat membantu saya mengenal diri.

Antara kebimbangan kesihatan yang mendesak di negara saya pada ketika ini adalah masalah obesiti atau masalah berat badan berlebihan dalam kalangan orang-orang dewasa di negara ini. Ini jelas menunjukkan produktiviti rakyat negara ini akan merudum jatuh.

Bank boleh memastikan keselamatan wang dengan menggunakan perkhidmatan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, di mana sebarang kerugian ataupun kejadian yang tidak diingini terhadap duit tersebut akan dilindungi dan diberikan ganti rugi sewajarnya.

Menonton wayang di negara ini merupakan satu aktiviti santai di hujung minggu bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Selalunya aktiviti menonton wayang ini adalah aktiviti yang paling digemari oleh setiap keluarga di Malaysia.

Saya akan pastikan saya meluangkan masa antara tiga puluh minit sehingga sejam setiap hari melakukan aktiviti yang saya sukai. Ataupun berehat dan santai jika perlu.

Majlis ideal bagi saya adalah majlis yang terancang rapi dan dihadiri oleh rakan-rakan serta sanak saudara yang rapat sahaja. Majlis tersebut juga tidak perlu menelan perbelanjaan yang tinggi.

Ianya amat penting untuk selalu mencuci tangan kita atas faktor kebersihan dan kesihatan, Ini adalah kerana penyakit berjangkit lebih mudah merebak jika tangan yang kita selalu gunakan tidak bersih.

Jika saya boleh menukar kerjaya pada masa ini, saya hendak menjadi pramugari. Ini adalah kerana saya suka melancong dan terbang menjelajahi tempat-tempat baru serta menikmati pengalaman-pengalaman baru di tempat orang.

Saya tidak pandai bermain sebarang alat muzik, tapi jika diberi peluang saya ingin sekali belajar bermain piano ataupun bermain biola. Kedua-dua alat muzik tersebut adalah alat muzik yang saya gemari sejak dari kecil lagi.

Biasanya, kita akan menggunakan enjin carian Internet seperti Google untuk mencari peguam yang terdekat di lokasi kediaman ataupun lokasi semasa kita. Kemudian, kita akan menghantar e-mel atau menelefon terus kepada pejabat peguam tersebut.

Bagi saya, tak perlu bersedih. Kita memiliki teknologi yang memudahkan untuk kita berhubung dengan ahli-ahli keluarga yang jauh. Walaupun terpisah beribu-ribu batu, tetapi teknologi ada untuk menghubungkan kita. Angkat saja telefon pintar dan hubungi mereka.